<noise> une ikumbukumbu jane amaisha gane vundilimwana, <noise> ndyandikumbuka sana, <noise> kwanza umama wapatire itabu undirindebe, <noise> kulinamambo akangi uvomba ulimwana naukijelewa ukuti iliyapa likosa iliapa linonu, <noise> kwahiyo uvelinonu ilivi kwave vivona sahihi, <noise> lakini <noise> umama ikukulekebisa pakyande kyande, <noise> baadae uluha lula lubadilike ulwagwana, <noise> kwahiyo hata ndive ndivisiki vumri <noise> uwakwitambula ukuti alinasasya ikikivivi ikiapa kinonu, <noise> ndyandinkushukuru umama kwasabu ningakumbuke, <noise> uvuana tuvomba amambo gajabu sana. <noise> Twatuvomba amambo gajabu sana nunsasi kama unsasi ikukuvumilila, <noise> kwasabu unu- ulimwana, <noise> na ndomana <noise> katikati sasa undivie imbane ngakumbuke amambo kundivomba kakawana, <noise> ndyandipatie itabu sana ndie ndivona kama unsasi vangu ndyapelie, <noise> imbombo ingumu, <noise> ijakunyerekesa jakumbu mbula ukuta ililivivi ilyapa linonu lileke <noise> kwahiyo impaka isaizi <noise> nandomana jawesekana mpakali ndisikisasye umri uvu, <noise> nisikimyaka iki, <noise> kulingana namaonyo akambikire umama vondilimwana ndindebe ambikile amalezi amanonu ndomaana ndoikasikira mpaka ilelu iji. <noise>